Ikhúúnꞌ ma̱tha̱nlo̱ꞌ, mbiꞌyuu semána̱, pero mbiꞌi rí este̱e̱ꞌ, mbiꞌyuu ne̱ xó rí jaꞌnii nu̱tha̱nxo̱ꞌ xómáꞌ rí jaꞌnii na̱ꞌthán xtílo̱: lúne̱s, márte̱s, miéko̱le̱s, juébe̱, biérne̱, sába̱do̱, domíngo̱.